Séé ditoó yɛ tʋmʋrɛ fɛ dɩɩlaafíya, dɩ tɔmɔɔ alaafɩya? <hesitation> ditoó, gbɛtɛrɛ ñŋsɩ álámɩná lɔ na ñ yúkú alaafíya, ditoówá, bʋʋ lína dito tɔɔ ŋŋ diya dzaá. <hesitation> dito tɔɔ ŋŋ diya mɛɛ ŋŋlaafíya wɛ. Bíɩ ŋsɩ ŋ táa di dito tʋtɔɔ mɛɛɛ bʋ feé-feé sogbéyá ɔɔ, ŋŋlaafíya táa yála ka yɛ déidéi ɔɔ, ŋña ŋŋlaafíya táa yála ka yɛ déidéi ɔɔ. Bʋká ditoó, ditoó ŋsɩ álámɩnás diyá tí mɔ, ñŋ diyá tí bɔ tʋ dzʋ lótomɛ, tɔɔ bʋrʋnɩŋɛ wɛ, <hesitation> tɔnɔ tɔnɔ yɛ tʋmʋrɛ, bʋʋ gnaŋsɩ dito tʋ, bʋ gnaŋsíya dito tʋ, bʋʋ lísí dito, tʋ tʋ tʋ tʋtʋŋɛ, ditoó tʋtʋŋɛɛ dɩ tɔnɔɔ na dɩ salɩmɔɔ yɛna tʋmʋrɛ. Bʋʋ mɔsí kóo ka gbolóna sálɩmɔ, ŋnáa? Tɔɔ bʋʋ dzʋ dɩ fóléna mɛ ka dzʋ dɩ vɔɔsɛ mɛ bʋʋ bʋʋ fɛ tɔnɔɔ alaafíya ŋnáa? Bʋnáa fɛ tɔnɔɔ alaafíya. Tɛfɛ ditoó, ditoó yáa alaafíya, ditoó fɛ sálɩmɔ dóŋɛ ɩhíɩɩŋ, ñŋsɩ ditoó lɔ ŋ ditɩ ñŋsɩ mɔsí dɩ maawʋ tɔ, mʋaabɛɛ maawʋ lɔ ŋ tɔkɔ kɛ na lɔlɔ domóo, ñŋɩ na lɔlɔ náŋtɔ, bʋ bʋ dzʋwa ŋ lótomɛ, tɔnɔɔɔ yɛ tʋmʋrɛ ka sá afaka kpɛñ bɩ ka gnaŋsɩ ka gnaŋsɩ ka gnaŋsɩ ka gnaŋsɩ. Bʋ gnaŋsíya bʋʋ lísí bʋtʋ, <hesitation> wóto sɩ béé baá yá kpínɛ bʋ yeé? Tʋtʋŋɛ, tʋtʋŋɛ ka ditoó tʋ mɛ, ditoó tʋ mɛ bɔɔ baa yáa sɩ tʋtʋŋɛ, tʋtʋŋɛ ká yá alaafíya fɛ dá tɔnɔɔ, bʋʋ lísí kbʋná ka fɛ tɔnɔɔ. Bʋ bʋ, bʋ bʋ sakɩsákítɔ tʋ tɔɔ káa tʋʋ dɩí lá asʋ dɩí lá dɩí kóŋñ dzɛ, ɛɛin tʋʋ lá dɩí lá kóŋñ dzɛ.